אלחְיוַואן לִי כּנְפַדּל הוּא אלקִּט כּנְחס בּראסִי כּנְפְהמו וּיכְּפְהֶמנִי חְ'צוּסַאן מלִי כּנְכוּן בּחאל לִי משִי זוִין כִּיגְ'לְס חְדַאיַא בּלַא מַא יְהְדַר וּכּאאֻנו יְעַזִינִי, כִּיעְ׳גְ׳בּנִי כּיפאש מֻסְתַקֶּל משִי בּחאל לִכְּלֶב לִי בּעְ׳י דַאיְמַאן אִהְתִמַאם, ולכּן פאש כִּיבְּעְ׳יקּ כִּיבּיֵן דַאק שי בּצַח, וּחתַּא אלחְרַכַּאת דִיַאלו פִיהַא וַחְד אלהדוּא וּארְרִקַּה וּכּתְרְתַאח עְ׳יר נְתַא כּתְשוּפו כִּינְעְס ולא כִּילְעַבּ.